אויב איך בין די לעצטע מענטש אויף די וועלט וואלט וועלט נישט געווען וועלט. וואלט איך אויך געגאנגען פון די וועלט.